O mæ çibbo preferio en i pansoti con a sarsa de noxe. Pe cuxinali l'é façiliscimo. Se piggia unna pugnatta, a s'impe d'ægua, a se fa boggî se ghe caccia a sâ. Pòi se piggia i pansöti se ghe caccian drento se fan boggî pe trei quattro menuti e quande vëgnan à galla, se ghe fa dâ ancon doî boggi e dapeu se scoan e se mangian. No scusa, se scöan, se condiscian con a sarsa de noxe e se mangian.